يا أإختي والله إنك عزيزة علي بس حاليا عندي شغل أحتاج أكرز فية يعني كل شوي تشتتيني، وما أجدر أخلص يعني مهامي، لو يعني تجدرين تخلي الكلام بعدين أكونلك شاكرة، نرجع نظحك ونتسلي بعدين إن شاء الله، بس إلحين لازم خلاص تفهميني صح ، لا تزعلي مني تكفين.